Namo ke tapa kiri hena hako ke heroro awo hako atona ke heroro evi atona amta ke be amo meni ta ingari iji awo puroi amo degato eora awa atona <noise> meni ta ingari iji awo puvuja amo afije ta eto puto mata homi ore kena eto puto nangota imiza amo menta ingari iji awo puvuto fue puvuto iji awo hambo huei awo er mamo ah mi kito kiora kito awo wurere keto awo pine hiore awo emonetai pambuhoi mamonetai pine amo hiore awo kowore angato uwore awo puvuto meni ta ingari iji awo puvuja - puvuja amta joi amo iji awo puwei menta osa - osa hana ana inda umba awo ati eora amo iji kema Serei ingera awo umbuto ifo awo witfiuza amo oremborora emo nangota meni ta nangota afije ta ingari iji ra ke puwem bera ambo nango tapa ta atoraro angato eto awo embo ta tofo hera eto pamone ta tofo hera ami tapa ta heora tapa ta eto awo erarata ta meni ta erarata ta afije ta ingari iji awo osa - osa eora amo iji enite amo sija eora mo oh ofu awo tu keora eto barehe ange be re awo umburo wuwoe awo inda umba isoko mane inderi bare evekeuja awo eoi awo eta tofo hera eto mamo ta tofo hera amo pine ei eora ai puvuto tapa ta eora ami indo umba iji puvuja awo ito minandara uwe mihe awo enana ta meni or enana ta afije awo osa - osa awo eora amita iji awo angateto jigama eora anga eora eto eni amo enana ta meni ta afije ta iji awo puvuja amo erena tiore hukiuja aiamo ah Iwuta tofo hera meora oh nau pamone menta ingari iji er puvija ambo awo iji emite evi no tofo era ami awo no nau meni ta iji evi osa - osa atuwe awo ejo enana mi ire jawo ambuto puwurore anga eora pine eore ingi ora mi mako iji menta ingari ijia puvuto fuei amo iji enita mo pine eora pambuoi awo tofo ta err emone hane armi kendoai uketo awo enana mo enanaga irega tapa umbuto awo horukare ai puvuora - puvuora amo puvuto err ire jawa ino afije ta ire jawa uwore pambuto pambuto iji besi fuoi amo erora mamone hane ami eora amo err erarata amita meni ta ai ajeta tofo hera puvora ai pondo eora oh tigiora angato pije ba ange angato hiore enana amo jo osa - osa ja overeketo enana ta da ai hako overe keora